Nolenyaa khumenyaa ovulei mushivala shino, khaewasi ove noomenyaa vulei ori nokholanga eeh. Ofwashara fweo eeh, onyela khuvablakholanga enin i ekasi yeuwo ovulai aundi uvere nende eliduka nee onyelaa, oomba olalipishanga avandu ovavi yaani, awundi overe nende, aundi okusanga omuchere, tsisukari nooonyola <hesitation> nini aundi mitoo, mirinjeti onyora muringeti aundi omuu <hesitation> ebei ya yavuli mundu neet tsishiringi tsi mia tsirano nee sichira ewe wakholaloka ano no mchani wektsa, nee otsia umurakho tsa <hesitation> tsishiringi akule aundi etsi mia kumi, wenao amanye avaolakholaa vuvi, ata nyasaye mwikula sangal;a khayanza ta sichira vavolaa vari ni wivira muindu mulala wivire vaviri, vutaru, olawa olanyolanga tsi shiringi, tsikhali tsya awene ta, khandi ata nyasaye si yenyanga ata ofundi fwaa haramu ta, wenao, olovaa olakasaa imberi wa nyasaye noo aundi, uvere nende avalina, aundi uvere nende eliduka avundu warao nee vandu veetsanguo, navalina veuo nee mundu landi muchoni wa khetia, wa khetia mwiduka lilyo, onyola mulma luo wali wa khale, wakhetsa vandu vaapanjire daini kwanza enyola makhura kano kee kholekhananga sana. Muu nini, wa, vandu vasyetsanga, aah, utsire okhusya vuli mundu upangire elaini, noo mulina wao arulayo tsa aundi va mundu witsive asibui kwanza onyole vari luvee oluchina estima iituvivu nooluchina iwa mafara nee khawakhakhala tsa wa vandu waapanjire elaini khuruta masaa ngapi musaa aundi asubuhi noo, mulina wuao navola tsaari ao ni wa mulina wanje lakhaenye esyeo manyare endi alambetesia ovusye nigesta tsa tsa saa ngapi ahh saa tisa angolowe novolo ovi ahh mulina wanje na vula ari mulina wanje wakhetsa oooh noourumia avandu vano vosi norunoo wakhetsa alenyaa khutekha mulina wuuo, wenao soova olamenyaa na vandi vulei tawe naa amanye vandu vacheni vano vale; enjera mima cholakholanga vale uka vari khanee mundu wefu waanwokatoto kene kwakhetsa, sichira shina shina saverekho nali mulina wakwe savere tsa walinda kwekhalakho mulaina mwaefwa khwikhale moo, khwakhekhala. Anoo khurula subui, mavwi vulolo tsya khola saa tino khushilinda, lenjera mulina wao yakhetsa wakhamurumia elaini, wenao soova olamenyaa maisha kene na vandu vulai ta. Onyola avundi nilili duka eeeh! Maa fundu, vandu vokhusya fundu fwokhupima funo nuo veviranga avandu vandi, onyola sichira uwere no mulina uwo avundi olakasyanga tiijuku nikavere makand. Noo omuchere fundi fwo khwipimia pimia funo nee ichira vari uno noo mulina wuo omu omuteira manyinji kene nee sichira uno noo omucheni saa khumanyire no soo mmanyare tawe onyola vari wakhamweresya nini fundu kidogo sichira noo mucheni omanye wenao siiva noovulai ta, soova nolamenyaa limenya lilai na vandu ta. Vukhae weresye tsa vuli mundu yesi navere mucheni, avere mulina wuuo, avere mwikho wuuo, avere <hesitation> avandu va wamenya mo, khaetsa okhulombe fwesi khuvetsa kama eshindu shilala, khaetsa mwo mwolaamberesia isye shindu noo mwo leresia mulina wuwo noo navere omwikho wuwo, khae khandi mucheni wiitsire okhumenyamo ayo khaendi yesi mave ni mwa ola maa mulambanga tsa kama avandu vandi va wamenya nnavo varo vandu va kawaida noo wakhalola wunowakhala vuli vari ooh uno no mucheni uno no mwikho nee onyola vari olamu olumweresianga olamu maa eembole endi shina, olamu folofyanga mumalova tawe, wenaosova olamenyanga limenyaelilai nende avandu tazeh, vovolaa vari witsire wakhuranga mweresye tsa shakhula mweyetsire mweresiye ta wuunduma yewaao ori mweyetsire wokhuranga avere mucheni avere mwikho wuwo avere wina. Mweresye tsa nini khumufolofya ta, navere mulina wuao witsire wo mwisho alinda averena khurula wakati ilya yosi khaletsaanga angalove vari shichira niwoo mulina wuuo kenako sikari vulai imberi wa nyasaye ta. Ata nyasaye sangala okhuyanza ta sichira atafwesi mwakhutsitsanga khusala nonyola mundu uutsire mukanisa asubui mavvwivwi oundi musaa tsya anga saa saba, wuundi yakhetsa likhumi nende indala angolove. Vana vosi nyasaye akhuvukulanga kama eshindu shilala, sikari vari ala, aleresya tse vusye wiitsire asibui amweresye vunyinji, wiitsire saa saba amweresye uwititu, nee wiitsire saa indala angolove yao vare amweresye sasa noo amwimane ta. Nyasaye yenyaga yesi efwefwesi mwa mwakhavukulanga na vandi, khandi fwesi khavukule vandu vandi khuro, khuveresye tsa, khuveresye maisha kano mweefwe vene khuli yaani khukhalola khuri uno ni wamaana khurasya wuundi, noo uno avula eeh, enini eshifune tawe, ooh wauno avula shakhola tawe wenao si khuva khulamenyaa limenya lilainende avandu tawe. Elikhuva lindi, mundu na khorer amalai

Khuvukalane tsa kama shindu shilala khuri wuuvio ni wuurio ni wa maana uno sa vula maana, khufalofya valala awandi, kuveresya vamenya ori, avaruchi ve shailo tawe, khaye tsa khwaukule vuli mundu amenye, khumenye maisha ka, vuli mundu ave nonde oviyama na khuyanzane aah amakhuva kandi, ori ori mwa khumenyanga mushivala khaye khu khulombe vandu vefu majirani kakefu kano kalole vulina khuni mundu uno jirani wanje uno noo milei. Wenaoo aala shakharinga, maona wo mundu noo shakhora mundu nishoshilakhukalukha khwiwe aah, ive vori onyela wachenda, otye woola lakini unyela wanyola vori ukalushe tsa wawachakira ano, onyela khuva olachendanga nee olakhavanga injira olenyaa khutsya okhulola mundu nee oleshe khushesya mundu omuvirakho, alafu ove olatsa wolatsitsanga onyole mundu wootsire khulola avulao ta, nee upora inyuma wa wakhanila so shesiye vandu va wakanire nnavo ta has, omanye khutsya okhureva ata mundu uno atsirena vulava vatinyu shichira mundu uyo adakhuchira avi, uundore kama shina, kama mundu wala maana ta, wakhumbirakho si hashesiye ta. Hesa kalola kavye nee olenyanga ekhukhonye injira wo la tsitsanga, wenao nikokaavavolaa vari shakhoranga mundu shila khukalukha khwiwe mwene, nekhoora mundu malei. Khandi niko kalakalukha khwiwe ukhere amalei, waakhora muundu mavi mavi kalera khukalukha kowiwe, mavi kenako, hasa. Kenyawilenjara ori omenyaa oriena nende vandu veuoo, muu muu avandu, mundu, mundu avulanga ari onyelawanyola, khunyola mundu umtu akhulombe umenye kama omuvuchi newemwene olamulambaga alamenyanga kama, omundu huvula shosishosi ta. Kenako ata imberi wa nyasaye saa nyala khuyanze ta. Haya likhua lindi wamenya ni jirani mwene ata soo mushena ta, yaani omulalaa tsa kama eshindi shivalakho emaana tawe, umavuraakho tsa nee yawa isiku olwale munzu mwenomo, kha ni wina witsa wakhukhonya noo wina wetsa khukhonya khuire mwosivito aundu ovulakho ata nokhupira ovekho vosi wamenya hale, na valina vevo wawayanza avo va manya hale jirani wawachukia uno nuiwamenya nneye ambikati wamulowamulova haeto shivala shayakhukhora tawe lakini soo mwenyaa ta, nee isiku ya linyola autinyu, neo uvere yale niliyale yetse akhwanuare nsinguvo na jirani uvereo yaani ilamnoshiraa yari mwomenyanga nende madimnoni kewuwo niyo ilachira maisha kako kave amalei noo kave matunyu, unyala wa va unyoore shida eeh.

Nee wina wakhayanza mushinda mano winawakhayanza khura nende maisha malai muvi mulai kuvulane malwale ochende tsa noli sawa ochende no manya uri esye mbula avolwale vosi ta khaye khandi khulenjeri omba mwo mivine chefu chenyanga naa khura nende afya indai khaye wisinje khaya ufwale vulai khaye uliye shakhulya she manyire ori shivulamoo uu <hesitation> amanin manyiji madini manyinji ko kwinona ombiri ta ah! Omanye vandu vayerakho khukhwesa tsi sikara vayevirara vari mivini chefu chino nyasaye ya chulembo chinyole ama chinyobe nini khurula mufwakhula fuleyi khandi fwa khuaca funo fukhava tsa furi fwakhuka pwa munyolaa weri etsinyona tsya mmikebe mwayerakho vari nitsyo tsya mwenyaa khulya oooh veri nenyaa khutsyo khukula fundu fwayetsala mafura mafura mulekhane mnafwo khaye mukhawe mmbiri kweano khaye akurekho akueye mukhavenjeofwakhulya frakwanee tsifwa tsyavandu valava tsine tairi masevere lisutsa <hesitation> tsisaga nitsyo tsifwa tsya vandu nenye valge ofundi yani fwa khurule mukanda panavari munyole vari mwagerakho khutsya khukuna fanalu musuomaketi khutsya khukula fundu exo kemako ata mmbiri kweawo sikale sikulenga miaka chenecho chasi ta niwonyolanga mundu wa khola emaka chanyare makhami salasini kenyane. Makhumi katani kenyene onyola vari alachakaa khuuve fulenje ooh alae khuura moyo alachakaa khuuva makumba na olarira makamba sichira ofwakhalya fulifwa maana mumivire tamalitsa vyakhulya vilima mafula ooh olatsa ovundu olenyaa olenyaa mbekho chips kaka nee chips kuku yeneyo ilendaanga maana shina mbiri kwemwo khaye khukhare fwakhulya five khumanyile khurisfuvere nende shina favere nende maana mumivimi nakano koosi ata nyasaye alayanza na blari mundu alalitanga khandekhana namawe cheya mwaa fwakhulya mwakhoere khulye fuvere muvanjari sikaveri khwireza khari mulye tsifwa aanza mwakhalya. Yaani shindu shivulakho maana ta, ta umufolofyoata mwawesi ufolofyaa vandu va wamenya nnava, vavolaa vari ewe mwene viuree khumuuri mwonyela wanye, ewe mwanaluua noo mwikho wuuo yewuulire khumiviri ewe woofolofyanga avandu wa menyanga, noo noo mwikho wuuo amenyanga oleenyanga vamumenyi musimenya lindi lya ewe mwene so inyala khufuwa ta, nyasaye mwikulu sanyale khuyonza mmmh. Na khandi vavolaaria alaasye yeena, mundu avolaari otsye east- west khandi yingo wamaana, onyela wakhula tsa fundi funo fwasi nopari ori fwana khalokholonga khane tawe, koosi kanyela kakhukhukalishira tse ewe, nikakhakhulukulishira ewe mwene tawe kalakhukalisha khu mwana wuuo, nuuo khumwikho wuuo avirindu, noo khuweira hambikiti hambikiti nee mulekha avacheni vandi, vari shichira munchi vuunio no mucheni mwee, avundu, avinchi womevyanga sasa mulenyanga khumufolofya sili uvuleita, khaya khumenye vandu, noo mundu neende vandu nende avacheni ori mulimenya iyenyekhane, khumenye nnavio mwa ori mwawesi onyala watsya avundu wenya avandu vamenye mnawe, na khandi mukano koosi nyasaye mwikulu alakhukhora shina, alakhweresye ovuvusitsa, alakhweresya alakhubarikija, alakhweresya amanye ari taa mwanawanje wuino. Noo munda wanje uno alamenyanga na vandu ovuleyi na khandi alamanya ari ta wuuno no mundu wokhulhenya vandu, nee vavokavari nokhenya mulala, wavuno atasya avoore wuundi arieeh. wuno no mundu mulei yakhonya, na wuunokhandi wa vavoleeve wuuno na tsya avundu aa, naunyola makhukikanon kosi vandu valakhuvoora vori <hesitation> overe murulu mulei uvere mwima mudei, hasa niwenya khumenye ovulei, khumenye maisha kee khulenjere mmbiri chefu ori mwachiveysanga khandi khuyuane nyasaye, onyela khunyola mundu unaetsisendi naa tukhao ari nyasaye nishina, nyasaye nishina, nee wivikire ari mundu ulakwevesyanga tsisendi wavuno ni nyasaye, wivire ori mundu ulakhu ulachiranga neumenya limenya lilei lino ni nyasaye, noo niwe wamanya. Nyasaye wenyene, si wenya kha vundi va wamenya mnaivo karibu nnawe musheechero shenesho wamanye nyasaye niyakhulinda woo vule woomenyanga tawe atawoosi ave niwaandika ama amasocha ari mia noashira kosi kavulakho ekasi ya kalava nikalakholanga niekesi yashikhaya shivulikho shavala khalaata. Nee nyasaye niyakhakhweresya afya indai tawe, ata okhole oryema, ata otsyena vavolaaweri wa tshiringi tsivakho ni mmh. Nyasaye yakhola tsa vulei na rao ori tsishirinji tsikhakula ovulamu ta yiakho vari tshirinji tsikulanga ovulamu andi vanyinji mushivala muno venyinji emali vafwaa. Viwakho vari tshirini tsikulanga avulamu and vanyinji sifuvafwa andi ama avavuchi vosi vifwa vanga kibaki vanga moi vamushivala muno andi vosi vashiri valamu, lakini nyasaye neye yamanga ari, vanoo tsishiringi tsya khakula vulamu ta tishirinji tsya khakhula <hesitation> afya inda; tawe, wakhura tsa khwava, khwava eshindu shilala, hasa nwakhayanza nyasaye ta, koosi kano kosi, neshindu shivulao ta, yaani kasi ni eeh! Ni mundu avolaari kosi ni eiivuyu yaani shulukho shosi ta, sasa khaye khuyanze nyasaye, khuwe nende miviri milei, khuwe nende afya indai, khuwe nende maisha ka, khumenye na vandu vulei, khandi khumanya shekazi yo khumenye na vandu vulei, makhuva vari wakhekhala avundu no khumonyamanya tsa majirani ooh urio wukhore ari ata imberi wa nyasaye sa nyala okhuyanzi ta, naari nomonya oyo mulala noo wuundi wolatsya khumenya uyu, unowolamonyanga uyu alavolari <hesitation> nauno wamonyore uno, nesye avabakanga kwisye, limenya lyeneko lilava limenya liivi, khaye vandi vamenye eri, vayanzane, vemenya mushivala shino ori, mwa yesu yesa wamenya wakati yalinashari mushvala, khaye khumenye khuryoo, nakhuwa tsakukhutsya avundu muu ate ashiri khuura likhavi lilei ta. Wachira mwamwalomana nende maa nende mochirani, mwenyekana, si mwanyanzana tawe, yaana mwamenya limenya lindi liivi onyola avekha vewuuo vetsaa mwakaanira mumasika na ni mwakhamutu amasika noo nika noo nivuli niiri sherehe indaye nse imbi vuli mundu niyakhokalukha iwuuwe onyola ara avulukhe alakhupiraa lusiuvuu ari neeleva amenyaa oriena weendelea oriena, ooh shina, limenya iyenevo niliivi, khaya vandu mukenye avundu, nende vulala, mumenye nende vuyanzi, mumenye nende ni mumanyire muri mutsutsi mundu wuuno anyela kwenya akhonye avanq vanje ananyala wakhonya mwikho wanje, makhuva kenako kasi khaya mumanye limenya li lilala. Shichira umanyire ori yiko isiku oli olanya jirani wuuwo olenya mwikho wuuwo, olenya mulina wuuwo na na nuoakhalonda kenakataa, ata mwikuli nyasaye sanyala khuyanza ta. Shina ta, fundu fune fuvere muvenjeri, nyasaye ya khuichesari ari mwakhunyala khwalyia, ori mukhanyala khumenya na vandii mwakhunyala khuvakusya ofundu khwakha life khwakheresya vandu vari khulaspishanga ofundu etsishiringi tsi nyishi nende tsiviri. Chin chikenyekhane ta, enya ata nyasaye saa nyala khuyanza tu, na khandi akhamenya tsa nalinende ni jirani nende jirani wuuo wa murakho tsa makhuva, makhuva, makhuva nyasaye saa ngulakhuyanzi ta, sichira kasi kenyele wamukhora pora nuli mwanauo noo nalimokho wuuo, yasi wamenya avindu na vandi lakini sivamukhuramo luchenda wanenyo havundu na vandu lakini va muletala ta kama.